Pues laina, laina ke kiti ndeti wee, ndeti, xa naki ñaña, xa inka kih’ wa ka kada deroh femal, ñu inxa xakit’ iñetiv iña iye in policia, na ñu kindeti’ kiti duet que deroh, kininxa kuu, kininxa yuku, kininxa ñu like rarati king h’ xa kida acompañant ñu sepen ñu, te nxu kiti mete ñu kom. Nwese ko nweti nxanti ni, xaaniñi, ñala, xaaniñi, naxu iyo wesetandi, dando xo’ ke kiti, iyo xa kada perjuicio wese nxu ku función initi.